chiri turkubu, wan turukun. wan turukun chiri wiin, wan turukun chiri yurub, wan turukun chiri yitta, wan turukun chiri yana, wan turukun chiri yunu, wan turukun chiri yurukun, wan turukun chiri yidibin, wan turukun chiri naribu, wan turukun chiri turkubu, wan ti̱dibi̱n. wan ti̱dibi̱n chiri wiin, wan ti̱dibi̱n yurub, wan ti̱dibi̱n chiri yitta, wan ti̱dibi̱n chiri yana, wan ti̱dibi̱n chiri yunu. wan ti̱dibi̱n yurukun, wan ti̱dibi̱n yidibin, wan ti̱dibi̱n naribu, wan ti̱dibi̱n turkubu, wan nari̱bu. wan nari̱bu chiri wiin, wan nari̱bu chiri yurub, wan nari̱bu chiri yitta. wan nari̱bu chiri yana, yunu. wan nari̱bu chiri yurukun, wan nari̱bu chiri yidibin. wan nari̱bu chiri naribu, wan nari̱bu chiri turkubu, wan turkubo. wan turkubo chiri wiin, wan turkubo chiri yurub, wan turkubo chiri yitta, wan turkubo chiri yana, wan turkubo chiri yunu. wan turkubo chiri yurukun, wan turkubo chiri yidibin, wan turkubo chiri naribu, kul wan turkubo chiri turkubu, kuli. A chir ng din, kul a chir ng yurub, kul a chir ng ti yitta. kul a chir ng ti yana, kul a chir ng ng ti yunu, kul a chir ng ti yurukun, kul a chir ng ti yidibin. kul a chir ng ti naribu. kul a chir turkubu, kul kunan turaghe.